पक्षी जू हूंदन मूक रूप मा भी आपस मा बात कैरी सकदन। और च्यूं च्यूं चीं चीं कैरी भी अपडी बात एक दूशर तक पहुंचादन। और आपस मा भाव व्यक्त कर दन। ज्यादातर पक्षी देखी होला जब ऊ झुंड मा रैदन। और ऊ दगडो पक्षी कखी चलिग्या तू चैखादा छन। या मतलब कि ऊ वैथे अपड पास बुलांदा छन। त ऊ मूक बाधिर रूप मा भी और चहकै भी आपस मा बात कैरी सकदा छन।